لمّا بتِنْذكر كِلمة أبيض إدامي ما بِعتبرو إنّو هوّ بس لون، اللّون الأبيض أو كلمة أبيض إلا كتير معاني. أوّلاً إنّو اللّون الأبيض بيرمُز لسّلِام والسّلِام هوّ متل الورقة البيضا يعني إنّو الإنسان يبلّش من الصّفِر ما في بي ألبو أي مشاعِر مش منيحة أو سيئة أو حقِد أو حروب. فاللّون الأبيض بالنّسبة لإلي أول شي بيذكّرني بالسلام، تاني شي بيذكّرني اللّون الأبيض بالغيوم بالغيوم الّي بتوعدنا بي إنّو بُكرا بدّا تشتّي وبدّو يكون عِنّا نهار جديد وإنّو هالأرض بدها تنسقى مي وهالمزروعات بدُّن يكبرو والشّجر بدّو ينروى والبشر بدُّن يصيرو يشربو مي، تالت شي بيذكّرني في الأبيض هوّ العروس الّي بدّا تبدأ كمان حياة جديدة كِلّا فَرَح وحُب وبدّا تكوّن بيت وعيلة بألبُن ولاد حلوين، فا كمان اللّون الأبيض هوّ بِداية لحياة جديدة، وهوّ بِداية لنهار جديد وبِداية لعهد جديد، لأنّو بدّو يكون في سلام. وبداية لنهار جديد وحِلو لإنّو في غيوم وبدّو يكون في نهار تاني وبداية لحياة جديدة لإنّو عروس عم تبدأ حياة جديدة وبدّا تأسّس وتكوّن أُسرة، وكمان اللّون الأبيض أوّل شي بيخطُر على بالي هوّ الورد الورد اللّي دِائماً نحن لمّا بدنا نِهدي لحدا منحبّه بي عبّر عن مشاعر نضيفه وحلوة ونئيّة دايماً منهدي لون الورد الأبيض الّي منِسْتعملو كمان بي ألب الأعراس والاحتفالات والمهرجانات فا كمان اللّون الأبيض هوّ بي عبّر عن هيدي الوردة، واللّون الأبيض المستحيل ما يزكّرنا بالتّلِج الّي هوّ فيو نحن مننبسط ومنفرح ومنجتمع مع عيلتنا ومنعمل picnic ومنشوف بيوت القرميد وبي زكّرنا كمان بي أجواء الشتويّة الحلوة والنّار، وكمان اللّون الأبيض بي زكّرنا بي عُرُق مُعيّن اللّي هنّي العالم الّي لون بشرِتُن بيضا، وبي زكِّرنا أدّيش هيدا العرق هوّ أدّم لهيدا المُجتمع أشيا كتير حلوة وساهم بي إنجازات عظيمة لِلمُجتمع وهو جزء كبير من البشريّة هنّي الّي من اللّون الأبيض.